E wȧtì guùŋ bȧ e taìŋ nɛ mìŋ yaȧ jɔ̀ȧkàiŋ lɛ̀, e wati lii è naŋ guùŋ haì, kà naȧŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ tòmo maŋ e ɗewe gbiŋ fè naȧŋ, miŋ manȧŋ ngèè ɓɛìŋ ka nyɛ̀nɛ̀ŋ tòmo gbiŋ, wo dèdaim wuŋ kòò wò kùwȧìm nɔŋ maŋjɛ̀wɛ wȧȧŋ sɔɔ̀ ka ka ka nyɛ̀nɛ̀ŋ tòmoɛ̀, yèè mìŋ naŋ jɛi kpoloo mìȧŋ miŋ woò nɔŋ mìȧŋ mìŋ yaȧ siinyɛ̀ŋ, yèè mìŋ naŋ jɔ̀ ko saaìŋ yèè mìŋ naŋ ɓèmè dèè gbùmaȧŋ mìŋ naŋ ɓùwò ɗì, maŋ nɔŋ ɓùwò ɗì, wòim kùùnò nyàaŋ wèè ka kà toomo zȧ tòmoɛ̀ naŋ yaȧ tòmò ɓù hɔ̀naŋ, yèè mìȧŋ dèda e kɔɔ mɛ̀ fèìmìò, mìŋ yaȧ siinyɛŋ, yèè wȧȧŋ yewȧ guùŋ dìì e e e ka e tomo, yèè yèyeim naŋ kpȧȧŋ wȧȧŋ kɛɛùm fè yɛmɛ̀ kɛ̀ nyùnɔ̀ɔŋ wȧȧŋ yaȧ siinyɛŋ sɔɔ̀ nɔŋ mauŋ kòȧ kò toomo, tiŋ naŋ wa nyɛ̀nɛ̀ŋ miŋ gò kȧ nɛ̀nɛ̀ŋ, tiŋ zȧ wò naŋ nɔŋ fè jɛwɛ naŋ nɔŋ kɔ̀ ɓieɛ̀ sùȧ, kà yèwà dèè gbùmaȧŋ dìì kà kȧ fɔɔwɔ, òfoo ke ɗɔɔ yii wȧnaŋ tòmo gbiŋ gòim ɓɛ̀nɛ̀ŋ nɔ̀ɔŋ.